Bin gee bwus mbanba ndas bi, boli mo ŧenŧi wembe jéeŋ hali ma nto góbi fjéeŋ fjéeŋ fembe binloti fi. Fmaa binlotti gsele, bii tti floti mo gsele bifiyaa, njan fjeb fee biyaa bsugul. Bsugul wee gí fjebu fjaa, he biyaa júɓud, júɓudni bjéeŋ ge gdúbatu ge ajaa nloti. Wembe wi gí, ffomtena ajaa, wala, geg bâa bog húru. Gembe gmada, ŋóodu momu, nsdu ugí yaa bâan ma bâfuuŋna gi, bâmadana gi ŋóode. Ñe a hódi wiinda wo, mbamba ngi gí mo ngi glimbiri gsole, basgo bâgí ngi mbaa glimbire. Anín hiinda han wammu glimbiri nniino, gtiga a boti ma han wammu, ayaa mo atti gyaanti. Iyoo boli mo bâloti mo gsele, bâgí ngi wédi glimbiri ma, bari bâgi ngi glimbiri gsoli gembele ngi haji sa ahaa atúm a gseli ma hanganti utúm mo diwiliin ma haj bari angi túm mo wenteli ma haj. Iyoo, gembe gdúbatu gmada ŋóode wammu. Gbúyi, gbúyi ga a fnjiŋni fo, uñóbe laafi ga a fnjiŋni fo uñóbe, biñaŋaa tta ruŋ womi gfúti, bina yaa fúti we gí win biserer. Me bdiidoo bdiindi ñe ngi gomande mo fúti, nwom fúti, ge gdúbatu ge gí gi ma húri yaa biñaŋ ma loo bogon béede, bogon béede bwom bola ggi bi ma yoofni bogon béede boonja. A bogon béede ugí ngi ñeelen unyaa bayo, unyaa fúti, a bogo béedi bwodi bembe. Iyoo, maalu wo biñaŋ ma nyaa ye doroŋ. Unyingale, san handembe samindi wi mbagi yingale, san haji ma mada ŧagtiri wili unfana, ngi gaayi ngi gaayi; Dong arúbi he, hegba gi yo giisi, biñaŋ ma dasirini, waabo birúbi binfana taa ggí. Waaye birúbin yo, njaloo njal wo dasirini ndi biŧagna bigi ngi hú ma somen, we uluusu. Somen doroŋ wee wi bigina ñaa, we uluusu amem taŋ bigaana ñaa bta ŧeele, ɓúuli bta uga siigi, ɓúuli bta uga siigi, samindi gsaam gwoo gembe fana, gina a liiti ma ginhódi san ge fana yaanta a liitidi ma. Habe bjaa ma ngi yo giisi ndasír.